Nanka omugisa kwo chumba ebyo kulya guza abantu, mbe ne- nenchumba nko mucheeri, nchumba nke nyama, ebyenyangya, ntekaho akahunga nebitooke.